bines charekon sun akii wollin dubet wot birome inen bere akdida fa ama bere akii bola fa malin dargetet wot jebie bare akasi sun akas wolin yeda.